Ko yiwie dìì miìŋ, maŋ yèwè dìì yȧwi felaa wɛɛ̀ yɔ because è naŋ jɛi naŋ tɔ̀ɔ̀tù kòmaŋ, dòȧ zììyȧ jɛ̀wɛ̀ nɔɔnɔŋ dièguùŋ miɔ̀ŋ sùȧ maŋ tɔ̀ɔ̀tù kòmaŋ, kɛɛ wo kuwȧ wa nɛ̀ŋ gbiŋ wèè woim kpuumȧŋ sɔɔ̀ nɔŋ e nyɛ̀nɛ̀ŋ gbȧlȧ kɔ̀ì pangȧȧ e living, e gbȧlȧ kɔ̀ì lii è nyɛnɛŋ e tùȧŋ jɔ̀ȧ wi nyȧŋ ko school, e nyɛ̀nɛ̀ŋ e life wiɛ̀ because e fè easy, muŋ yɛ̀mɛ̀ naȧŋ felaa sȧȧmɛ mȧȧŋ wò yaȧ nyìnìè tòmò kui nyùnɔ̀ɔŋ ɓɛɛ kȧ ko school wo ɓɛɛ kȧ fɛiɔ̀ wo kpɛɛyɛ̀ wèè wo yɛ̀mɛ̀ tòmò kȧìŋ nɛ è naŋ nyìngè, sɔɔ̀ nɔŋ tòmò ɓie tiŋ nɔŋ è naŋ tùlìè jii, sèè o doȧa haì yɛi, mìŋ paawȧ anyùùŋ aŋ ka aŋ kùwȧ gbȧlȧ kɔ̀ì miɔ̀ŋ aŋ hɔ̀nȧŋ, sèè faniŋ miɔ̀ŋ nɔ̀ŋ kiȧ, wo nyiŋ gbìȧŋ maŋ kùȧŋ kɛɛ sèè wò goi nɔ̀ŋ, ka pȧȧwȧ anyùùŋ, sèè mìŋ paawà nyìŋ ȧŋ kɔ̀ȧ ȧŋ nyɛnɛŋ, miȧŋ biɔ̀ kȧnɔ̀ɔŋ mìŋ hɔnɔŋ mȧȧŋ kpȧkòò ka nyiŋ gbìȧŋ maŋ kùȧŋ ka hɔ̀nȧŋ because aŋ bȧ nyiŋ paawà nyìŋ mùŋ kɔ̀ȧ yɛmɛ̀ nyiŋ ȧŋ naŋ nɔŋ hɔ̀nɔ̀ŋ ɓɛ̀ jɔa, soo miȧŋ bi mìŋ kɔ̀ȧ ka ɓèmè bèlaa ka hɔ̀nàŋ mìŋ hɔnɔŋ mȧȧŋ kpȧkòò mìŋ kpɛɛyɛ̀ hɔ̀nȧŋ ɓù miɔ̀ŋ mìŋ kpɛɛyɛ̀ hɔ̀nȧŋ gbȧlȧ kɔ̀ì miɔ̀ŋ, aŋ wuŋ kɔ̀ȧȧ, ȧŋ kɔ̀ɔ̀ wuŋ, ko hawe ko wòȧ kaa nyùmȧŋ, sèè kò nyumo kɛ̀ kȧ dè kȧȧmè gbàlȧ kuu kȧ hùmȧŋ gbȧlȧ kuu all over, sèè mìŋ humo gbȧlȧ kuu lɛ̀ mìŋ yɛmɛ̀ niìŋ, Kɛ̀ kȧ niŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ ɓɛ̀, kȧ pȧȧwȧ nyùùŋ ȧŋ tòmȧŋ maŋ gbȧlȧ gooim mȧŋ, sèè ȧŋ tòmò miìŋ kɛ̀ miȧŋ bi kȧ ɓèmè e gbȧlȧ kuu mɛ̀ kȧ niŋ dèlȧ ko ɓù hèwaì, sèè mìŋ dele naȧŋ gbȧlȧ kuu lɛ̀ ɓù hèwaì, kɛ̀ kȧ niŋ kɛɛkɛ̀ɛ̀ kȧ dè kȧ niŋ nɔ̀ɔ̀ŋ dȧa sùȧ, e hold taìŋ kȧ niŋ nɔ̀ŋ dȧa sùȧ, sèè mìŋ kpɛɛyɛ̀ naȧŋ dàa kɛ̀ kȧ tɔ̀ɔ̀tù ɓùwa, sèè mìŋ ɓuwo naȧŋ gbȧlȧ goo miiŋ sèè aŋ jɔ̀ȧim nyȧŋ ȧŋ yewe sȧȧŋ fɛiyiì kɛ̀ ȧŋ ka ȧim gbìȧŋ maŋ kùȧŋ, <hesitation> tiŋ nɔŋ mìŋ yaȧ diɛŋ mìŋ yaȧ nyìŋ tùȧŋ sùȧ fɛ̀ì kuiɔ̀ sùȧ wèè a gbeè wèè aim nȧwèè ɓɛ̀nɛ̀ŋ kpùùmȧŋ tȧìŋ e gɔu mɛ̀ sùȧ aim ɓɛ̀nɛ̀ŋ gbìȧŋ maŋ kùȧŋ wèè e kȧ feìŋ weèim dòmaŋ bȧ wa nȧwèè wèè jɔ̀ȧim nyȧŋ, soo tiŋ nɔŋ mìŋ yaȧ diɛŋ, maŋ nɔ̀ɔ̀ŋ nyìnìè e tòmò ɓìe lii yèè faniŋ miɔ̀ŋ naim dangè wȧȧŋ miȧŋ nȧŋ fè kòmȧŋ felaajɔa, yèè wò naim dangè naim dȧȧngè jɔ̀ȧ nyaŋ wò naim dȧȧngè aŋ jɔ̀ȧ nyaŋ wò naŋ kɔ̀, ȧŋ yaȧ nɔŋ nyɛ̀ɛ̀nyɛ̀ɛ̀ wò naŋ kɔ̀ wèè maŋ doa zììyȧ jɛ̀wɛ̀ nɔɔnɔŋ wo fè hnȧŋ wò yȧa niŋ sùȧ, e tòmo lii nɔŋ maŋ nɔ̀ŋ nyinie yèè jɔ̀ȧ fɔisì miɔ̀ŋ mauŋ gbìɛ̀ŋ wɔŋ fɛìɔ sùȧ wò naŋ kɔ̀ wò naŋ kpɛɛyɛ̀, tiŋ nɔŋ mìŋ yaȧ diɛŋ mìŋ yaȧ tùùnyɛ̀ŋ aŋ gbȧnaŋ nyȧŋ gbiŋ wɔŋ fɛìɔ̀ sùȧ ȧŋ yaȧ gbèè sùȧ fɛiɔ̀, fɛ̀ì kuiɔ̀ ȧŋ yȧ wuŋ gbèè sùȧ soo nɔŋ tòmo bi nɔŋ mìŋ yaȧ diɛŋ, tiŋ maŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ tiŋ nɔŋ mìŋ yaȧ ɓɛìŋ hɔ̀ɔ̀nyɛ̀ŋ sùȧ kùȧŋ mìŋ yaȧ tùȧŋ sùȧ ko gbèè fɛi nyiŋ mȧŋ,

mìŋ paawȧ nyùùŋ ȧŋ gbile kapȧ mɛ̀ aŋ fèiŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ, ȧ kɔ̀ȧ nɔŋ ȧŋ gbuwo nɔŋ maŋ tòmo mȧŋ kùȧŋ tòloò ȧuŋ yèwȧ, sɔɔ̀ nɔŋ miȧŋ bi ka ka, maŋ dèlè kùù until maŋ sààŋ dai miŋ fè ɓɛnɛ̀ŋ sɔɔ̀ ȧŋ naim fè maŋ mȧì fè mɛ̀iŋ ɓɛnɛ̀ŋ, kaaìŋ mɛ̀iŋ niiȧŋ dìì lɛ, maŋ tòmo miiŋ mìŋ yaȧ nyinie, maŋ kpɛɛyɛ̀ e kapȧ jɔ̀ȧa maaŋ gè lɛ, maiŋ ɓèmè tiŋ mìŋ yaȧ gbìȧŋ sùȧ kèè aŋ jɔ̀ȧim nyȧŋ maŋjɛ̀wɛ, wèè aŋ kȧ fɛi nyiŋ nɔɔ̀ŋ sùȧ, soo sèè mùŋ dawȧìm, e yèɛ mìŋ yaȧ nyinieɛ̀ lii wèé ka kpúùmȧŋ jɔ̀ȧim nyȧŋ kèè fɛiɔ̀ sùȧ,